Laʃilayen milayen ŋgata. De fenen doko nek oho guduru wo kine ŋgab saɟa naane. Wosi dena tə mindeɲ yenen, ʃan awal ba awal gana, ile kilaw, kilaw koolo woo kilaw kulu. Tinɟa ɲenan, ʃan ŋgeri nə tə ndeeɟə woo kutaɲ taɲ esporo taɲ espor ko ʃaan tə saat ko saad kə ŋgumine ŋgumin ta taa ta forme net toogo. Woo təə dop kam yaatine ga ŋgap ʃaɟan ŋga muminti woo posə ndegeg kə wo, yatu saat kə dene. Woo koso ndege de tabo tə nduguduruŋg ku, ko koseɲa Aa kam ee fikir am le kawra. Dat taaɲe esporo woo kamla.